Allor, chest è 'na domanda particolar pecchè, <hesitation> so assaje, <hesitation> vuless essere assaje viaggiator. Secondo me, nu post addò m' piacess 'e ji è <hesitation> è 'a 'a part 'e d- d- del del Nord Europa ja. <hesitation> Norvegia, Germania, Danimarca. <hesitation> Song nu tip ca c' piace <hesitation> c' piace <hesitation> 'e cos fridd, c' piacen 'e cultur e tutt sti cos cà. E pure pecchè <hesitation> ad esempio è 'na meta, è 'na meta molto ambita <hesitation> per esempio l'Olanda co gli amici <hesitation> p- p- p' parià nu poc. Amsterdam. Ma ti devo dire che so attratto anche da mete, per esempio Parigi che sono nu poc chiù tranquille, p' 'e famiglie. 'Na vot c' jett quann er piccirill con la mia famiglia ed è, p' me era, ci vorrei ritornare con la mia famiglia. <hesitation> Consiglierei molto <hesitation> Disneyland, p' 'e creatur pecchè comunque <hesitation> è è n' esperienza fantastica soprattutto p' 'e guagliun piccirill.